Ti'i ech mas kumabyë o ti'i ech mas oygëxnë jë'ëwëp yë tsu'ukyë xi'i mëjk ja më may, xi'i mëjk este mëjk ayu'ujkë tsu'ukyë, xi'i mëjk este t'sebox, xi'i mëjk je naranja china, xë mejk je nak dun nyanëbyë je limon pero pues ya je ech mas gëxpë je tsu'ukyë je ech mas kumabyë.